Chinchuan gan nunphung te, gan misia te, <hesitation> gan nunjang te, gan takthei ani. Tsutsu <hesitation> gan lu tuan til tamtaka ganin adjasthea eile in nise, gan muthun nise, gan thohun nise, engkim hi, gan takthei ani. Tuan tumi tuan chatlampo apantea emo, chatlampo apantea ani. Tuan mi te gan lu fel ani tuan, gan nunphung te, gan lu chaka midang ang, midang kanbul naya om te, gan lu swal ani tuan, anma ani anga omve kan tumte tuan, kan lu swal pa anga. Tsutyangpok tuan, gan lu swal ani tuan, kan bula om te, gan fel viao ani tuan, anma ani ajanga inzirin, gan nunphung, gan chaka anga, gan lu fel <hesitation> pa vepok thei ani. Tsutyangpok tuan eile in tepo til chalao, til chalao tel mom nasa, emo, rui thei til te gan lao dinasachin ani tuan, tsumte tu, gan nunphung chakin, til cha khai te, <hesitation> inasiam ngi, tsumme zo te gan ei tuan, gan taksadan alau changa, gan shisil pa bok anga. Tsutyangpok tuan engan omdan zongzong su, kan takthei ani.